Rí ikháa̱nꞌxu̱ júba̱a rígíꞌ, rí naphúxu̱ꞌ, xtúdii, riándo̱ yáá niꞌgo̱o̱, ma̱goo mu̱ru̱thuxu̱ꞌ jma̱a mbá chílú, mámbá najári̱yo̱o̱ꞌ, naphú jma̱a guma, jma̱a idú, jamí ma̱goo má mu̱phúxu̱ꞌ mangaa, mu̱ni̱méjáánꞌxu̱ꞌ mu̱phúxu̱ꞌ yaꞌduxúwíꞌ náa̱ rí mu̱riꞌjíí xu̱ꞌ xtúdii, mu̱rawíí a̱tiu̱un xu̱ꞌ, mu̱rawíí mba̱jú itsúú, mu̱nu̱xu̱ꞌ jma̱a mbá tsítuun jma̱a mbá tséxi̱ nakhú, jma̱a duun, jma̱a idú, a̱khui̱ nu̱xu̱ꞌwíꞌxu̱ꞌ xkui̱ rá. A̱ꞌkhui̱ ikhaa ríꞌkhui̱ naꞌni komo xú yaꞌduun xúwíꞌ naphú jma̱a gaꞌjuanꞌxu̱ꞌ. Xkua̱ꞌnii jaꞌnii iphúxu̱ꞌ rí xtúdii ikháa̱nꞌxu̱ꞌ rí júba̱a gii̱.